Ti komid sdza'l ldo'ná inchilada ber nana nandná gan bepekwa'n xiu lowa, ñala c̲h̲ownu sdza'l ldo'ná enchilado gunu nak gusto chenná.